<hesitation> nyowe okwangye okunkuteeka omuceeri <hesitation> kare nindeeba bamwe bakubanza ba- bagwozya abandi tibagoza konka nyowe ahabwangye kunkufuna kunkugura omuceeri, ngyenda mbanza ngutoorana nyihamu ebitakwetaagisibwa nk'amabare <hesitation> then ofcourse nimbanza naagupima manya ninza kuteeka omuceeri gukwinganaki, ekipimo ky'omuceeri mbanza nkimanya, kunkuheeza naaheeza kugutoorana, nteeka omu safuriya omunkuza kuteekyera then mpima amiizi agunkureeba ngu nigabaasa kuguteeka kurungi ngateekamu <hesitation> nteekamu n'omwonyo then nteeka aha muriro, ngute omuceeri gweteeka kugukutandika gwatandika kubira, nteekamu akatunguru, <hesitation> obwe ni naaba ninteeka boil ogutasiikire, kandi kunkuba niinyenda ogusiikire niiwe nookimanya noobanza waashara obutunguru, ote- oshare enyaanya oteekamu buto obanza osiika nk’okubakusiika buriijo then oteeka omuceeri gwawe